Asiti, asiti ko ndaxetiunu nuine, ko ñi xoo ndeé kuti, nxu nika nxu kidanu, ñi xo kenu ndeyu, xa nxu kenu gusada ko nuina ku nwenga asiti, asiti ñujetanu, nxu ku xa nda- xetisonu xa xaku este xa ndaxanu xa nda kida cayama xa ku kosina tenxu ku xa nda xetisonu aciti nwina aciti. <hesitation>